धातू संसुचक में एगो ट्रांस्मीटर कॉईल हो गया है। ट्रांस्मीटर कॉईल एलेक्ट्रिक फिल्ड बनावल जाये है। जब कोई धातू, धातू के वस्तु एकर फिल्ड में आ जाये है। तब वो चार्ज हो जाये है। इस से धातू के ऊपर भहमर धारा पैदा होल जाये है। इस भहमर धारा के वजव से धातू आपका में मेगनिटिक फिल्ड बनावल जाये है। इस मेगनिटिक फिल्ड रिसीवर कॉईल से टक्राइल जाये है। जेकरा से कि रिसीवर कॉईल चार्ज हो जाये है। और एकर कारण धातू संसुचक में लाइट और आवाज आवे लागेल है। जेकरा से कि पता चल जाते हैं कि यहां कोई धातू है।